रक्षा तंत्र का रूप मा शल्यक या हैझोग खतरा मा पड़ना पर अपना शरीर ते छोटी छोटी गेंदों मा छिपे दिंदु जैसी उंकी रीढ़ की हड्डी भैर की तरफ ए जांदी, ये सी शिकारी उन्ते या उंका अंगों ते णी देखि सकदू।